<noise> شايفه ان انت ممكن تشرب حاجه تروق اعصابك وتهدي <hesitation> دماغك من التفكير شويه و تبعد عنك التفكير الزياده ، تبعد التليفون عنك